मीट तैं जो छ जु मास-मच्छी होंद तै थें डीपफ्रिज कर द्या। तब गर्म करि तैं तै थें साफ करि तैं साफ पानी बटी न और तै थें थैली म धरी तैं पैक करी तै थे डीपफ्रिज म रखी द्या।